<hesitation> Afaka magnamboatra <hesitation> hanigny karazagny telo anao amina, raha miaina- miaina- miainga avy amina raha magniry. Ôhatra zao anao magnamboatra entrée io, ataonao <hesitation> f- légume hely afangaronao, afangarongaronao avao légumes, afaka mahavita entrée anao. Ave anao afaka mahandro plat. Rò, rò tsara be io ataonao légumes fogna na ôhatra miaraka agnana afangaronao. Avake anao afaka magnano déssert, malaka fruit io ataonao déssert.